जसा दूसरा देश में यात्रा करबा जांगा। तो अपणी सुरक्षा खुद हे ही करनी पड़े। दूसरा देश में जाबा काने वीजा लेनी पड़े। जद ही दूसरा देश में जा सका। असा ही नी के बैठ ग्या चलो। वा जाबा काने हवाई जहाज से जाणी पड़ेगो। खुद का सामान की सुरक्षा खुद हे ही करनी पड़े गी। वा कई कई कमरों लेके सामान धर के फेर घूमबा जांगा ।